Bandu balala nga khebawulila nga sebali sefu taa babolelangakho basikari babandi babolelangakho bajirani babwe babandi babolelakho bayaya namwe bapa! bapapa yani nekabe kachile khukona nga kamakosa kakwilewo kosikosi bamanye esi banchila.

Efula nga seyapilenga khumala embuka endeyi taa, khulimanga kimikunda nga khwirekekhela khubyala kamayindi, kamakanda yani bilimwa bye khulya.

Bulayi bwekhu-khwalikha mungo mulala, elindi babana bachowelanga alala beka kimima kimilayi.

Basasi bali nende khukhupilisya babana babwe yani bachichenga muu! mukelesiya khulomba yee! abundi bachichenga khwisomelo bawukhanekho nende khuchichanga mubikosi byekimima kimibii, kakila babana bachowe bulayi.

Sili silayi khurambila alala khushalo kakila sirera enchowachowana bandu bara baba nga beyombekha.

Basasi barekananga nebabana babwe khuba balekhule kakila benyanga babana babe nende kimima kimilay, nekaba bali omwna wafunile kimima kimibii, basasi bali nendekhukhupilisya bekhasa babana babwe asii babalosyelakho chitabu chekimima kimibii.

Chinyinga chingali ese kumutikhinyi enywechanga echayi nende kimioko.

Bulayi buli mukhuba nende chingo chibili, ofuna babana bakali, yani nebuyeti bwiloshakho nee butinyu buli ni! mukhuba ne chingo c hili chibili chisende nga chakorangile papa babana bebirishanga bubi, chifamili chipananga, mubamo bikosi bikali sana.

Ese byakhulya byase bilayi bibechanga sa busuma nekamakanda, yani khufuka sa busuma naa! nakhalanga kamakanda kase ye! nalya.sendisa ne bilyobint byesi kholanga taa bilyo bilala ea, ea busuma nende kamakanda nibyo ndya nawulila bulayi.

Ewe nende bemungo mwowo munyala mwakona saa mukhatimba yee! mwelinda bukunjju, omanye bukunjju nibwo burerirenga naa! maleriya engali sasa wenyikhana khuukona muu! mukhatimba mwasawulanga ango awo mwamilishawo Eee! ngamwamalili khubera, mweya kimichi kikiba nga kyatembelele nga munaa! mumalowo ango.